Mʋ ɛkatʋ ɔwlɔ la kɔwlɔ kõ̰̃meyɩyɛ la mɛla fʋadʋ ɛkʋyɛ bʋakʋ ɛkakayɩ enye nidikadɩ lamavɩ dzʋklɔ yotsʋe kama lo epo mavɩ yɔtsʋe kama kɔlɔdɩ mebʋ nɩsanʋ nʋ tatʋ ɔwlɔyɛ o ɛyɩɛ kakʋ ɔwlɛ naya nʋyɛ mɛ ɔyaba fʋadʋ alɛ kɛkalebe du kayɩ kɛkayi ɛkʋyɛ afɔlɛ bio kɔmalɛ ɔwʋlʋ bio ɔmekele siny dɩ kemamʋ nʋ ɔwlɔɛ afɔlɛ kamanu kɛmazɛ ɔkɔ. Ɔwlɔla ɛkatʋ ɔwlɔla wafɔ nazɔ ɛkʋɛdinu ɔwlofo ɔwlɔfõ kʋ ɛkatʋ kʋ eyi yamʋ ɔwlofo ela kʋ gamɛ afɔlɛla ayixla yaba ɔwlɔfolɩ kɔmaba lɛdʋ nayili mɛ amʋ alɛnɛ ʋlʋvie kasekpleyɩ ʋlʋvie kasekpleyɩ mamʋ afɔlɛ kɔmɛ ekele sɩny komɛ ɔwlɔ nayixla yaxa ɔwlɔ folɩ kɔmalɛ alɛ bʋala ɛyi dini akɔ natɛ ɛyɩ ɩlɩefʋa nʋɛtʋ lo ɛyiliela kɔwlɔ kɔmabe fo kʋgamɛ bʋakʋ efʋ bʋala mɛ azɛ ma kalɛ nʋ ɛfʋ edigbo fʋadʋ ɩvlodi afɔnazɛ ɔwlɔvi wanɩ azɛma kalɛ nʋ ɛfʋedigbo ka wini la ayɩnatʋ ɩnɛla mɛ ɛkatʋ yɩ bi amɛla kpa kama wɩnɩ afɔ zɛyɩ mɛ azɛyɩ afɔ wɔdzɩ mawʋdzɩ.